Ushqimet e pasuna me proteina ndihmojnë në përmirsimin e forcës, si për shembull mishi i pulës edhe i qurrës janë t'pasuna me proteina edhe të ndihmojnë me ndërtu muskuj. Mandej votë, edhe kto janë burim i proteinave edhe e mbështesin kët forcën muskulare. Mandena janë pasuli, peshku, bananet edhe patatet se t'ofrojnë energji.